Suma gia bin ëncaminà perché ël livel dë l'acua di mar al e ën camin ch'a s'ausa tüti i di ün poch, cuindi forse ariveruma propi a cula situasiun, al e sicür che l'om a sparirìa da la faccia d'la tera, perché la tera a i sarìa pa pi, a i sarìa mach pi d'acua, magari a vivu le bestie ch'a sun ën l'acua, ma ël genere umano al e mort